لا طبعاً أكون رياظي مشهور، هذا أفظل لي بكثير من ان أكون فنان، وهم الاثنين شي كويس، بس انا اتمنى يعني ان اكون رياظي، شي مفيد لي أنا شخصياً وطبعاً ك مبالغ مالية، وككل شي يعني، الرياظة تعتبر أفظل بكثير من الفن، بالنسبة لي أنا ك رأي شخصي، بس.